Ssrxant ad nlkmn umlan, kraygatt yan ɣilad inna ɣ nn illa yufa ad iṛẓm antirnit ɣ utilifun nns, ilkm umli nna illan, umlan xf tɣawsa nna ira, ɣ yigr nna ira. Iẓḍaṛ a ilmd, iẓḍaṛ a gis iswuri, iẓḍaṛ a gis iskar tugtt n tɣawsiwin.